Mbaeti payandepopa payandepo mokoipopa mokoipa, mbuapi popa mbuapipa, irundipopa irundipa, pandepopopa pandepopa, ovapopa ovapa, jae jokua papaka reta yande ñe pe.